nureh diker maka diker maka to fo fukma, fukma biki twamkulan chiko, fukma bo ki yum mwamchiko yor, nager fukmaro kambo mun meyereu fukma, fukma boki yum mwam chiko yor, fukma boki twam kilen chiko yoh, nagen fukma kila lima mani, kam bo min kiyeh ti na wuro yeh fukma biki nimragum kuleng chaka chari chiko, fukma boki mam nagen chiko yoh nabi yoti der, munyorti fukma der monyorti fu monyorti fukma mun duwah muntalti der biniger mana yiti wi, fukma nagen chero kila lima mani twarka doreko chonyeu cho wo mitiki miki bi yum mwam ti chikeu, fukma nagen fukmarokila lima mani, fugma ku mwanti kimwanti, fukma nagendo kila lima mani, fukma kagembo wi nawuro. biki, tuwan turak te bwiyek chiko, chiro, wi, ki muwan cher, bwan tano mu wi, ki tatuk dor di an twalum tatuko, bwentano, nyue bumari fukma kagewi nawo a twalum nyurto tete bwimur, nangen fokkumaro kila, luma mani, fokkuma kwom dutika lima mani bwi mo, an ywar nini twerak keh ko bwe bo, berum bi kwang nini wo ro mun chinuweh ri mama toh ti tai bumoro nene, fukma kagembo wi an twalagum, no mun yu mumboti ki fukma cho min toktiyeh ri an ywam chhi machiyah kwiti burmo na chi yilah tai bwiyer mwe nen diker kwamker, nagen fukma ro kila lima mani fukma ban kiyeh nagercher di mamadolti kiyeh gwam, wori nagen chero kila fukma kagembo wi na woh min yom bo nager chireh, kagumbo wi no mun suiti mun fulagum tei buyebwe kwama mamwener namu yila ken chiko tai biyeh kageri, wi woha fulang mwen teh buyeh murti namu teh bwe yemweu. bwentano mwu ni firdi, fokkuma an yilagen no tai no teh fir di fukma an yila kagum tai mur fiyeche, nomo nomswi nomor yi fiyer mun switi mun yoktendi, fukma kage wi an yukten fiyeh kah tei buyekmwe nagen chero kila lima mani nagen fukmaro kilah lima mani cho cho min meh miki yeh nagen fukma re nagen fukma ro cho wo minkiyeti na wuro yeh, kambo mun meh min yinene min o binyum mwam chiko yo, yum mwam chiko ban twam kulen chiko ban nimragum kulen chaka chari chiko, boki twam nini turak tek chiko, bwe bwebo nagen fukmaro duche nawo ber lumtilumichike fukma in dikero ken, mur yimeh beh nen, inmani yoh ri, fukma mandi tulakeko turak ter her tai bwe bineneu an kila, ducher ola tikang botiyew, kwamten kageh jutimboti swertenti bwi beneneu, muktiromwe ka muktiro nofwarnendi mun cho tom muktiro swimwunti bwi, kange kuwerdo kuwerdo swi mwunti bwi gwam gwam gwam di mun yo fomari fukma nereken wulak gwam, nirken chi chicherum wulag mukima yorikabo mukima bwentano in der bwemoh mun yue mwam ti chiko mun nirim ti ki fugmari, an kwam an ta nuweh derew ta fuwom bwenta no mani mu yoten kage dike kagewiri an fuwom nuwe dereh, mun yoten nirim. Chutitoti yauti loh di tah mun twam dud tinimbo wo yila a dokenti nur deroneneu na a cha dero tiyeu chiyah bochi fuktiyeh no fukma wirifukmau an ywar chi machi yi ti. Deronen nobi niger chagen deroti bi dob tiri mana biti bwentah no mun yuu mwam ti chiko yadda mi toki kichagew mun mani tarangti mun mani tarangti ni derenendi binigeh bo yiti keh no twichoti mermerb binigeri an kwanum chuchu nagenfugmaro kilah nima mani yoh, tero min two wunenen cho cho min tuti ki winti winti min kiyeh mwen ti nawuro yeh kambo mu meh yereu, nagen fukma ro mayiro na chiroyoh yuka mwegeh twaka kulehne. Kulen dukar, nirbanka kulen, chaka charik, taka ka nini te bwiye, no dero wiri kambo min tike an twam cher ken gwam wulak nirum mun yim sumer wo fugma fugma yori lima mani, yorikabo mur yimeh benen fugma manidi turako kila kila na wuro, a tabang bo tiyeh mun wori jutito switi bwimor jutito switi bwimor jutito switi bwimor ri badike kage a kwabtiyeh cho daten a kwam jutitoti bwer beh fugma fugma daten a kwam jutitoti gwameu yiwo yu mwem ti ki fugma mur to tea bwer chew yor cheri yo wulak wulak yo, no kebo yiwoh lerbo yuka mwameng ki fugma ri, buyo mana chered yora chan chan dowo mwer fiyah twirak tea ko in tam yiwo wori yeh dike moktiro kage kwado kambo mi toki kichage swichinenti buyonene, kwabbo dibo bwanta no chin yum mwer bo ki mwer bo fid fugma maniri mana cheti gwam, chi mwerkagi kageh no chi mwer kagi kageh fugmah ri fugma an nirken gwam bwir yi tim bwe yizo mana fiyah kwamkati kitwerak nini. ki twerak tei mufiyah bwerche wulak, bweche ma fiya cheri yoh wulak yoh jutiyoh mana yauti wi, fiyah cho jutiyo mana doti bwercho, don wori chi yuu mwem ti kagkag ki fukma, fugma tikan cho ti nirim tai bweyoti, kulando yona kulen kiyer, kulen chero fugma an chokom jutiyo wo rikulen cherou, fini rimwer do tiee wi chelu tiri mwan do, fini cheltiri mwan do fini cheltiri mwan do fini cheltiri mwan do mwan yah nagen chiko mun yah nagendo chiko ri kwado an tanbi kwaddo tatiri, muk tiro an fwerti, to tai bikwantinim chiyah bokage juti na jutito jutito ducheri chiyah fiyah chiyah yi tiwe, chiyah fiyah chiyah yi tiwe, tab ti buyonen bwen no bomu tu beleh mun do ri, mwannuwa chakakng nen ti bwi wori jutito wiyeh woh, no mun yoh fugma ri mun kunou ki mun boh mun twabiri, mun mwerkang kagr fugma ri fugma an kwabken gawm cherken, cherum wulak, bwentano kwichi tabang tiri fugma an chikomchi chi nirum chi cherken wulak gwam, fug ma an ywabangeh an twalagum tagnimbo, nabi faitoh mun yu mwam ti ki fukma, an ywah bifei juti kagembo ki swam bifei yo. Dotito dwe mwnedi an yilin bifei, niwo mini yumwen ki fok kuma, mana twa kulen ki fugma kagkageh, kulen do ka dobre ka dob kayoh bar twakka, yoh, kin fugma oh kulendo bifaitoh an iyam tam kulendo, antam dimanen ti, bifai to an bo mwen ki tukark tai buyeh mweyeh murnen, toh fugma yori lima mani maga nagereko ki fugma yori lima mani, fugmama a tikali ti, ducher, hah kambo matikeh kulen kiyah ro nene an chokom jutiyo kulen kiyero nen an chokom kundo kun jutiro kulendo nene an chokom gwam, chokom chutang wi gwam, don wori kulendo mu dur ri makuntiyeh in cho twakka ko mwer twabeh, twakako mwa twabe kageh no mam juti ducher mur twabi no kebo kageh fugma ri, bwentah mun twabi muki cherum di, cherbo twabi muki cherum di cherbo, nagen fugmaro kila nima mani kambo mumeh na wuroyeh, fugmah fugmah boki mah twaka kulenekchiko, bonirum kulen chaka chari bo yum mwem chiko, chodikeh ma tok ti mur nagen fugmaro neneh.